Xotira yoki diqqatni yaxshilashga foyda beradigan oziq ovqatlardan yong'oqlar, ko'k choy, baliq yog'i va ko'k mevalar xotiraga juda foydali xisoblanadi. Ularni tartibli va domiy ichib yurish sog'liq uchun ham yaxshi foyda.